Lakgkgolon kamakgalhchiwini lakkgawasan lakilhtsukulh pulataman kalitachiwinan nikula, tiku xakpuxkun, tiku makilhtsukulh ama tlawakan pulataman, tiku xtalakatiyana, tuku tatlawalh, nikula tawalinilh xtukuwini pulataman, tataxtulh, ta´alh taxtakga kapsnat talakgkaxtlawalh ama chi pulataman. Chi ama wilakaja lhuwa, chi tipakgatsi la chananankan, la tlawakan taway, laskujkan chu ama kilhtsukunit pulataman wa chi snun makuan xlakata lakgkgawasan katakatsilh nikula takilhtsukucha xpulatamankan snun kamakuani.

Akit klakgatini xpalakata lan tlawa puway, puskiti, slipinan ana ni makchakan taway, kaslipinan nachuna tlawa xakgxtakga puxtilan, pupaxni, lakgati an katukuxtu, lakgakgenan chu makgtayanan.

Makgan xpuxtokgkan tipakgatsi tachanan xmaklakaskikan ama kistanka takgatakga, naxlinkan akchinchi, witi makgapitsi xkgalhi putlaw nachu tixchananan xakgchatawakga xkuxi tu makgalanit nak katukuxtu chu ama makgan xtapuxtokga lakgkgolon

Pula naputsakan tu namaklakaskinkan akxni natlawakan xawati pulaklh, la ama stapu, akunkalin, talhtsi, skulu, chalankapin, pakglhcha, jinak, nachuna xpakgen xawat, chu sekgna, aktsu matsat, tsilit, skitit, chu xaxalu ninapumakchakan. Pula tutlawakan xa talinkan xastapu tsina kachalh akxni chanita chi matiktikan uyu tsukukan ama maskawawikan akunkalin, nachuna tsukukan chuchukan skulu, nahuchukan xatalhtsi, astan chi xwakan chi ama xatalhtsi xwakan xatalhtsi tlan swakgakan uyu mujukan nak akgtun lanka xkutila ana lakgkgaxtlawakan chi lakmujunikan xataxwan jinak, munikan xataswakgan pakglhcha nachuna nipxi namunikan nipxi lakchukukan laktsu laktsu, nipxi, uyu lakwalhakan chi mujunikan matsat, tlan lakwalhakan, lakwatlakan uyu munikan hastan xapin lata lhaka lata kgama lan, na hastan chi tsukukan lakwalhakan xaskitit tsina palhajwa la akxni mujukan chow, munikan xamatsat talakualhakan uyu mukan chi chow lachow lakawalinikan ana chi xatalakwatlan xastapu munikan chi ama uyu makgachawakan xawati limakgkapskan makswitkan xpakgen sekgna nachuna maklakaskinkan xpakgen xawat uyu mujukan nak xalu matiwakakan mujunikan xachuchut kapupulh kapupulh lata chi akxni makkatsikana akxni chamaja tlana chi matiktikan chu chi tlana wakana snun kgama

Xapula takgachiwin tunu xtasi lakglanka xwanit kgelanka, snun pulanka xwanit nachuna xmakgalhkgekan makgachewakan chu ama xwanit akxni chi ixtsokga lakapitaya pitakan tuku pattsokga chu akxni kgalhtinana lakapitakan laklanka xatasokgni chu ama makgan xwanit takgachiwin